Iya malapu ma jama wai mabusa di iru mane ku mande secukupnya iya duka to di iya duka ali na porai sepupu ta anak ta kah jang malappu majama di tiro kondisi keluarga ta tae ki duka te wale tampang di tiro patamai ballo tenna sompa tenna tampang di jamma tapi ballo. <hesitation>